و اعترف إني أو زي في رياضة السباحة كلمة حاولت أسبح أحس إني أضيع وأتعب بسرعة كنت أشارك الرابع في البركة بس كنت أطلع من الموية وأنا أزحف ما أقدر أتحكم في نفسي أشوفهم يسبحون بسهولة وانت خطط يمكن ما جربت تتعلم صح بس الصراحة أحس إن السباحة مو من هواياتي أفضل أركز على رياضات ثانيه